Comme liggéeyu waajur yi ba seen doom jot lu ngay bugg ku comme doom seen doom jot dream bu ngay bugg gént bu ngay bugg, seen waajur dafa war a nekk koo xam ne comme ku xelal seen doom bi, ku wanal seen doom bi lu baax ak lu bon, muy wax seen doom bi defal lii, bul def lii, kuy ñaanal seen doom bi tamit. Ñaanu waajur dafa baax, seen doom bi lu mu ko mun ti defal rek ngay am éene bu baax nga koy ñaanal, di koy yokk xalaat <noise> comme loolu tamit na jàppale doomam bi ba mu def lu mu ba mu ba mu ba mu am lu mu buggu si kaw suuf bi fii nii. Doom bi tamit mu nekk doom boo xam ne comme dafay defal waajur loo xam ne comme su ko defalee waajuram kontaan, bu mu defal waajur loo nga xam ne dafay mer, defal waajur loo xam ne dafay mer baa muy am, baa muy am lu mu buggu si kaw suuf bi dina metti.